Aga ma ei tiiäq häste, kas ma julgu küssüq, selle et ma ei tiiäq, kas sul om aigu mõtõldaq tuu pääle. Ja sis ma viil ei tiiäq, et kas ma julgu tuuperäst küssüq, et tuu om nii isiklik asi, et äkki sa nakkat naardma mu pääle. Kuiki ul tegeligult väega olõs su nõvvuannõt vaia. Kas sa saat mullõ jo ette lupaq, et sa ei nakkaq naardma ja et sul om aigu mullõ vastata?